عشان تطيبي رز أول شي <hesitation> تحطي <hesitation> مية وجدر عالنار تخليهن يغلن لما يغلن اه تجيبي الرز بتاعك تغسليه تنظفيه كويس وبعدها المية والنار هنا يغلن تصبي عليهن الرز ياخد غلوة في البداية بعدها ضعفى النار لآخر شي تخففيها لآخر شي وتخليه ياخذ راحته لعند ما يطيب الرز.